To eɗum waɗa haala IJIPT ka, ko mi wi’ata ɗoo finatawaaji maɓɓe, kañjum woni konsept ɗum mi yaaki. Ɗum ka, eɗum nufi neɗɗo waɗa goɗɗum pati waɗata fu, laatoo neɗɗo wadda ɗum e ɓernde mum, e yidde, e dabareeji mum fu.